نحكي التونسيه بطبيعة الحال و نعرف العربيه الفصحى و الإنجليزيه، التونسيه هي اللغه اليوميه أما العربيه الفصحى نحبها لأنها تخليني نفهم الثقافه العربيه بشكل أعمق، الإنجليزيه زادا مهمه برشا خاصه في التواصل مع الناس في مختلف أنحاء العالم، ما حبها لأنها تفتحلي أبواب المعرفه في مجالات عديده.